Na oorawol jamanu je hola tawakati Dham manga jebe bilata habongoru Dham bo petal jebe habata hajungo Fere domari kuli guda tati handermai Tidu judi go tjelbo ramu dum Dham naftira be jam de jebalata dum huwa Kudi on endermai do kanju on hola ta limgal wakati Je to go dolari heftan dimi on wakati Kudi mai dosapa do kalawakati pat Dha go konangi fajra na je be jam mapat Dun na oorawol mai fere bo jevala kuli handermai Kanju dumari limgal je jamanu Je to go dolari heftan wakati Na se to on naftira be kudi mai wakati